هما بجوج د الحالات حالات صعاب، ولكن كنفضل الحرارة لأن تقدر تكون عندها حل، أما البرودة لي معنداش حل وتقدر تأدي حتال الفقدان ديال مجموعة د الأشياء ومنها حتى الإحساس ديال شي أجهزة في الجسم لي هي حيوية و مهمة.